<noise> Mombanà sambo ndraika, sambo dia vatan-draha be agnaty rano a, sy misipoka fa dia misingevagna akeo ny point, igny anefa sy mandehandeha foagna fa misy môtera koa magnosika ananjy, amin'ny vatany ambany akao i môtera igny, dia s- <hesitation> misy fomba agnanovan'jareo ananzy sy ahazahoany rano dia am'zaigny mahasara ananzy a dia igny ahafahany ma- mandia, na ahafahany mipodiky.